Amʊ go nəl məndi gə mi yɔ nuni yəllən gənɔ jəbɔ bwa yillən gənɔ adəggi mən nyuwa ləma gəni yau a bʊla bʊlai ja jegən gɔ malam male malami malam male n nəfili atəm daddiyam <noise> bə ləgabo bə nya nuni amaa juni malam male a maai fatəm daddayam wuni malam male nəfitə mɔ kʊmtəm kʊmtəm nəb gən mi mwe gən wɔ jəbɔ kilan mi mwe gən wɔ jəbɔ nabwil mi mwe gən wɔ jəbɔ dənlatəm kel mi mwen gən wɔ gə gɔ də lɔɔ nəli mi mwe gən wɔ gəja mibam nəli gə nanyo yɔm gənɔ ga yifa təmni gəm kwaama ba də gəni yau məndi n nyuwa ləma gənɔ mə swule na shu shui juni ga maai mə melalei nyo. Be kwaamaga tikai n mela gən a kwamkwami kan fa le nəl gəm kan kele juni keba mi kan jale mibam nəli kan male kilan nəbɔ nəl kan yʊlale nəl gə nanyo kanjəl təni mə jela mʊninyi malam male a wɔm gwam nəngɔ juwa bwi aməndi mən kʊwɔ adə gi mə mela yim gənɔ fa təmni gəm n jifili nya nəngɔ juwa bwi mə ma gɔlale n mela təmi nana mən nyanya nəl gənɔni nyo gə yi jəboɔ nəfitəmo gə kwiya kwamigəni nan maa, gə nanyo bʊlami ju mə swile suwani nyo bwe ni mə je dun gənɔ le gə malam male nyo kwamani malam male agun a sam kɔtere na tatəm nəbɔ fə tangale waja yo, nəfitəmɔ alada na sai akwai bwe kan kwali gɔ wɔ. Akwai bwe bandallowo <hesitation> ja laa ji yo nəba sai gə nanyo nəba kɔ bɨləngkel gənɔ nəba kɔ bɨlənkel gənɔ gə switəm nəfitəmɔ gə swileiyau akɔ gə nyi mi gə swi satəm kuiiyo nəngo ja jəgəm kang jino ja bəla gən nəni ga gwi jə yəmgən yəmi gə nəfili nya gə nəfini gə ma tikawlei gə nəfini miso gə ko nəb lei gə nəfilini gə yoi nəbɔle gwami kʊmtəm kʊmtəm gə nəfitəle gə nanyo ga gwi nəngo ga gui kwama ni ga gwi nəngo ja sagən gə ga yoya ga dən bekʊgo nəngo ga gwi a jə gwilən a yilatəmɔ gəm nəngo ga yoi gə yila gebele nəngɔ kwaama ajegən agɔla yəla təm tʊwa kəmənɔ nəngɔ kwaama a jegən a daago gəmi a kɔtəm məndi gəm na jə jəg nəfili na mə jaja kəgga nən melatəm ju ga maa fa təm ni gəmi.